Okei tabeng tee wate lamalunna langabamana ngangpo imaikoli woku walabai, tee teu wate lamalunna tagas lagabo tawabiana eng wokualama te peepo meliko teke nalo malima tee pekauka naiabiai. Ninna tee wate lamalunna lagabo oi naialimoi tee teba tagas moama naimalima tagas ka- momola maliai, apabai magang o tee ka tagas wate lamalunna lagabama naimalino ningka tee pispis malama, ule awago ninauloke wakang wate konuko teka wokumuwai. Tewago imaikoli asing wokuwalama tee teu wate lamalunna lagabago. Te labo.